بقدم طبق البرياني واهو طبق اساي وشائع عندنا في البحرين والخليج بشكل عام اعتقد انه بيفوز لانه وايد لذيذ و <hesitation> غير انه رمز للتراث الخليجي فهو بعد فيه توازن رهيب يعني بين النكهات ويناسب كل الاذواق